Etu mae apase merasa kanengbubu iya metu buten iya metu bale dinasu, iya metu bale ditunu, yang to manuk ditunggu iya metu manu ditunu, iya metu bale digoreng, iya metu bale e ditumis. <hesitation> ya metu manu digoreng, iya metu bungku digoreng, iya metu cumi digoreng. <hesitation> Iya ke utan nariako dulu lao kupasa, mani toi iso na bale, mani toi ibo na bono, di bissa-bissai. Manintu ripatamai rikuring, manintui ripatamai wai siddi, manintui di tollo, manintoi di parai nasunna, manito manintoi dikande. <hesitation> sisidukengi bale to, <hesitation> dinasu to bale dinasu to bae, <hesitation> manitoi dipatamai rikuring, <hesitation> <hesitation> manitoi di manitoi di agension <hesitation> alangsanna sulai piccinna, manintoi manitoi di ritolloi. Kalau risukaki bale ditunui to, <hesitation> ekki bale ditunu, <hesitation> digere-gerei dulu, manintu riparokkoi loyang, manintui <hesitation> diparokkoi bumbunna, semacamn sia, e kunyi, reperrokang lemo supaya supaya demaing de mabou demaing de mabou <hesitation> bosi. Sisidugaki manuk to <hesitation> <hesitation> eke manuk di ala di tatak-tatak, eke dicincang-cincang. <hesitation> Eki dicincang-cincangi <hesitation> di tusuk tusuk pake lidi manitu di sate manitu di tunui. Sisidugaki sisidugaki balik digoreng to. <hesitation> Abis tu bale ditatok tatok se misa misa mani to di alot to kurin, manitu di manitu di manitu diparokoi buka, dipadukku kompor, manitu di parukuto bale manitu dikampai tena ditampai. Karena ki biasaki bale digorengna na ditampai, biasai ma abong, dikandeina mapasse, sisidugaki tu bale ditumisi. Dipameloi di dipameloi manasunna to bale. Di di agai ladanna dipakei bumbu-bumbu supaya supaya mesarangna jo mai. <hesitation> Sisidugaki sisidugaki manuki digorengi to, ditatak-tatak, manitu dialaing buka, manitu di <hesitation> digoreng nasunna. Sisidugaki bungkok to ki bungkok goreng mi sambal rai. <hesitation> manitu <hesitation> ripamai nasunna dikandei. <hesitation> Sisidugaki cumi to, <hesitation> kelang marekinen tunui <hesitation> kan mareki dukai <hesitation> tumisi di pamaladai. manintu dikande <noise>